Vorona de anisan'ny biby manidina. Ny fifandraisan'ny vorona de matetika avy amin'ny alalan'ny rivotra, fihetsika ary le sioka kely iny. De miankina amin'ny toetr'andro ihany koa.